أحس صعب، بس ممكن، ولكن جدًا صعب، يعني يحتاج أن يتخلص من كل الأشخاص الأشرار، أو على الأقل الأشخاص الأشرار اللي يعني عندهم سلطة يمارسون هذا الشر على الأقل يعني، لكن، وأيش كمان؟ وسائل الإعلام التي تحرض على الشر والأذى، هذه نتخلص منها أكيد، وخلاص.